Ja ní jaayo nama vina chí antes maní nu´u ní jíchí nayo jena´aña tú ní kajichin ji namou te vinayé chí, nu namu te lope ja kajichí firmane lope te yuyo chí. Sí nama yochí te rí tú maní nomí vixi kajichiyo vina ka atyo nama vixi este kajeyo nama vixi, ni kajeyo nama vixi, níkaayo níkaayo ní te raro teka nou cosa kajeyo vina loo, tú kají, tú kajichiyo nama lope te ní kajichiyo antes te tua chíí ní sa´a cambiar.